Oli to sundo gulobum ganj urégmé nuloob to kankaan gulobum gurubo déhoro; go inja ouloob to mé éém. To gulogum gaamé gurubo anusaan haan umimé to sundo naciné go inja aloob.